kalau hewan yang paling jijik sih banyak sih kayak tikus, cicak, ulat aku pernah itu sd kalua dak salah itu di ganggu sama teman ku itu pakai ulat itu jadi kek gimana geli gitu kek jijik jugo lihat ulat tu kalo mau makan kalo ado ulat tu kek dak selero gitu, karena kebayang-bayang di otak, terus kodok, kodok jugo agak jijik kodok dulu pernah jugo pas sd tu petasan mau bulan puaso itu kan banyak orang jual petasan gitu, itu petasan itu di masukin ke dalam mulut kodok terus di bakar jadi kek hancur gitu kek habis kecelakaan gitu darah daging nyo kelihatan jadi sampai sekarang tu kalua ke ingat maso itu lihat kodok kek gitu kek meraso bersalah jugo, kek jijik jugo lihat nyo tu, kalau ular sih iya lebih ke merinding jugo sih soal nyo kek <hesitation> banyak yang ngato tu kek ada liut-liut gitu kek ada lendir-lendir gitu jadi ya ulat samo kek belut atau di dalam aer tu tilan, tilan bahasa indonesia kurang tau jugo.